Kôfa ande Siberia ndraiky zaho, mito, ndra jaoka mafana folo, mitondra palitô mafana folo, satroko bà eniny, mitondra bakiraro fôlo, mitondra bôty efatry, mitondra gant telo.